أحب أشتغل في وظيفة أحبها, حتى لو براتب منخفض, لأن العمل بشي تحبه يخليك تحس بالسعادة والرضى, يخليك تحاول تطور من نفسك أكثر, إذا كنت في وظيفة ما تحبها, حتى لو الراتب عالي, ممكن تحس بالملل والضغط, وهذا يأثر على حياتك بشكل عام, الراتب مهم, بس الرضى على العمل أهم بالنسبة ليا.